إذا كنت حاب تأكل صحي أكثر، جرب سلطة الكينوا، حط كينوا مسلوقة مع خضار طازجة مثل الطماطم والخيار والفلفل الملون، وأضف زيت الزيتون والليمون. أو جرب الدجاج المشوي بالخضار، شوي قطع دجاج مع خضار زي البروكلي والجزر، وحط عليهم توابل خفيفة مثل الثوم والليمون.